Kua mbaetï ikavi kia yaeuka supe ikavi mbae, jayave jaeko yende mbaeyuvanga opaete re, kuako yamboapuka kua ñeerakua omeeva, jaeko öepɨsɨita, mbaetɨ jokua oyapokava, ikaviako kua